إذا خيروني باش نكون عالم مشهور، والا فنان مشهور، أنا حتى قلت قبل إني نحب نكون فنان مشهور، بس لكن يعني العالم أكثر، أحسن، ليش يعني؟ لأنه يعني العالم انت باش تكون عندك بصمة، باش تكون عندك بسمة بين الأجيال لا تنسى، وهذه هي أهم حاجة بتكون انت معروف بين الأجيال، وبين المدن، وبين <hesitation> الثقافات، حاجة هذي ما تتنساش -مش- <hesitation> مش كيف الفنان بالطبيعة.